Leydi Peeru e ɗo mari ñamindaaji bana Ceviche, Lomo Saltaɗo, e Ajiide Galina ɗi ñamindaaji ɓe ndefira ɗi e Masar ɗi e butaali.